Singapur bohi Malaysia tenhena in ag takkaniya. <hesitation> An kumudloan hian <hesitation> alun in boruak i awa phem ema. <hesitation> Rua tui hian dong klema <hesitation> an disembar. <hesitation> A tepo hian <hesitation> an votleem lafa. <hesitation> Ama hai roju Singapur hi Malaysia. <hesitation> Boruak aituan. <hesitation> Azia soka. <hesitation> Ame jeng kapohi an phel emema. Konlaya han lenveng. Bo anua emema. <hesitation> Ama hai roju. <hesitation> An boruak rou le duk hian vun ati tse dua lea. <hesitation> An boruak wop le duk tehian. Vun ati tuin ati langmoy laudu emem tunga. <hesitation> Tumidi lewa tuan konuam tak alawi.